أنا كان نحب عبد, نحبه من كل قلبي, لذلك أكثر عبد أثر فيا هوا, حبيبي السابق, <hesitation> هوا متعلق وشديد الدين عاللآخر, لذلك حتى كيبدا يحكي معايا يأثر فيا, بنفس الطريقا بروح أوتوماتيكي منجذبة للدين, بصفا غريبا.